بعتقد انه وظيفة تكون فيها مهام روتينية مملة زي العمل في خط انتاج او شغل يتطلب تكرار نفس الامور بشكل يومي. هذه ممكن تكون وظيفة صعبة علي لانني احب التنوع والتحدي في الشغل وكوني ما اقدر اتعامل مع حاجات متكررة واحتاج دايما الابداع والتفاعل مع الناس عشان اكون مرتاح في شغلي.